Kul rangini o'ylaganimda, <hesitation> mening hayolimga bulutli osmon va neytrallik haqidagi hayollar keladi. U <hesitation> zamonaviylik <hesitation> va shu qatorda muvozanat va jiddiylikni ifodalaydi deb o'ylayman.